Te makina na gjejëm u muturi, e pa muturi ngë mënd jecjëm, na një makin ngë ka u muturi ngë ka ku të ve, pran ë gjith la carrozzeria abrënda kemi stercin, kemi frizionën, frenin, l’acceleraturi, jan shumë pjesët e makinës.